Itsii nembee ne tsisendii nyalakhuyanza tsii israel nee esoma tsaa khwibible vutukho numpasuu. lwa yesu yavaa israel iwayachenda nenda israel yatsia nendi tofauti tofauti jerusalem mmh iwayaa aa yavampwa khumusalapa <hesitation> nyalaa khuyanzaa sanaa tsiikhuu israel <hesitation> impii ninafasi yukhuu alakho tsia yasi ndolee iwaa, israel. israel irii. <hesitation> khumaparu kanje ndikhalee yaasi ndole noli muntu yachakaa shirala eshii avundu wayamenya ni khandi murohuo yanjee. yaani khumpee ni amani mpee nuvutulivu mu- mu- mushivala muno nmanyi vinduu virii israel vwiusi. khali niii- mbaa netsisendi. tsiyuu. khumanya shivala shiliyu ndulakhuu vinduu vinyinji viliyoo ndolukhuu mi- mi- msala chiliyoo. Nduliyo ninyatsiii mwemanyii israel iwayiri.